मैक्सिकन भोजन और इटालियन भोजन दोनों स्वाद में मजा का लगे। <noise> पर मै तो ए नि मैक्सिकन को खानो का बो बढ़िया लागे मेक्सिकन खाना में मसालेदार सब्जियां रेवे। एमे जीरो और मिर्ची ज्यादा रेवे जिसे ओर भी ज्यादा बढ़िया लागे यो स्वाद में घनों ज़्यादा अच्छों लागे। एमे एक प्रकार को वनस्पति तेल रेवे। जिसे ही ये सब्जियां बनावे। एक तरह से यहां को भोजन मेई तो बहुत बढ़िया लागे।